<hesitation> ɔmi àwù tányia ɖí iku màa na jɔ̀mi kɔm nyò ínɛ elí búá elí. Gàké kàɖi ì yilɛ ɖèé fe sɔ̀lìmè búá à, <hesitation> i na kaa ina nì náàwù, gàké gbèele búá i no nyo àwù tányia búá awu ká gàké àwùtányia màa na jɔ̀mi ɖi màa ɖí na jɔ̀mi. Ɔ̀mì tò nyo áwù tányia lóbó màaɖu búá elíì. Káyi ì yilɛ ɖèé fe ùyà búá ká ɛnɛ́ɛ̀, áwùtányia o mo nyo. Gàké kayi bó nyòo kìni búá ɛnɛ́ɛ̀, sɔ̀lìmè áni zìimi, ìnɛ̀ áni zi kása ùyà lèe ani màaɖu búá. Ɔfɛ́ ɛnɛ́ kayi ì yilɛ ɖèé fe, i no nyo <hesitation> ɔfɛ́àwù. I no nyo àwù màa èsèsè, á màa nyó ányikuàwù, màa ɔfɛ́àwù màawu búá úni à mà nyò elí. Úni sú elí ɔmi no nyo. Ì tà tu ínɛ̀àwù nyoso sɔ̀lìmè blɛ̀ɛ nyo so ɔfɛ́ɛ̀. Blɛ̀ɛ à mà tu nyo so ùyàà ùyà áni zìimi, <hesitation> ɔfɛ́ ànizi, úni sɔ̀lìmè àni ká Zi. Elílɔké kayi ìí do nàáa yize iku, ú né je kɔm tù. Áwù màa omo nyo so sɔ̀lìmè ɛnɛ́ kɔm tú nàányi áyiti ènù zèe yize ikúnyà nìlɔ ɖíni ìbìnɛ nàmi gble plià ɛnɛ́ ú nàá sisà, ú nà ɖuɖu tè yá ùú wulì ikugù. úni sú ùú je kó fíaní ùú je kɔ sɔ̀lìmè àwù u zì kɔ ɔfɛ́ àwù u zì nì màa à màá anyo so ùyà búá blɛ̀ɛ <hesitation> egu màawu búá kɔ kà zíówò ìɖe ìɖe kɔ bu fía ni <hesitation> egu àwù ká ɛnɛ́ɛ̀, ùú je kà zí kɔ bu fía ni egu àwù níma yá kàɖi nì àyilɛ ɖèé fe egu yá kínì à nà nyó fènìà, ani egu màawu búá. <hesitation> Elí ɔ̀mɔ̀lɔ fíà kéni búá ɛɖí na jɔɔmi lɔ kɔ bu zó nyo sú ì tò nyo áwù ígbàgbàágbà màawu búáà <hesitation> sú elí sú kɔ ùŋonì wèe ká zó nyo elí.